Novukha asupui note notekha echai yiyo chemsia amatsi nochemusia amatsi hako osheree ing'ombe yiyo lano otsukhamo amavere mavere kalia lano chemsia echai yiyo <hesitation> otekhe iravachire mara ya ama amatsi kaa <hesitation> amavere kalia karavachira sana shichira mavere kalia nolaravachisie sana kavetsangamo ovulwale paka oravachisie amavere kano kapisa kaye khandi karavachire khandi kaye khandi karavachire nindio <hesitation> niwihula nora mutamosi novukula tsinduma tsitsio wakhavukula tsinduma tsitsio nochonga ovuleyi vwene nora khumaika nisho eshindu <hesitation> shonyweranga echai khohulire ovuleyi shichira khonyole hafia mbiri kukwo nikuli nende afia ovulayi nekhandi eshindu shindi ovukulanga <hesitation> ichai hino wakhanywa lano ohulira omumbiri kwo <hesitation> kuli ovulayi shichira ichai niyo eshindu shikhonyanga muviri kwo omundu nakhandi notsire kata mukunda muno otstsanga mukunda lano waka nende <hesitation> kapisa shichira ichai hino ikhuhere tsingufu nende inthu yiyo shichira okhulondokhana ekasi hino nokhola nokhalire tawe nokwa kata mukunda lakini niwakhalia echai yino monywe ovulayi vwene echai onywe nonywere nende tsinduma tsino kata amapwoni kano nonyolire khandi namalayi shichira kareranga afia muviri kukwo. Nolali nolalire evindu vino tawe shonyolanga omumbiri kwo kuli nende afia tawe shichira okhulondokhana <hesitation> nolalire evindu vino tawe afia yiyo shivetsanga omumbiri kukwo kuli omulayi tawe nekhandi nolalire tawe tsingufu tsinyala okhuwa kata muviri shichira kenyekha olie olie wakhanywa echai yiyo supui <hesitation> olie ovulai vwene khovulano ove nende omumbiri kuve nende tsingu tsingufu nenolalire tawe tsingufu tsiwetsanga muvi muviri nonywere akhachai khakho khenakha khachai akha khenya khavekho akhafutumu akhalei lei lei khene shichira akhachai khano nolalire akhafutumu tawe shovetsanga nende ehamu yokhulia ovulayi vwene akhachai akho ta lakini akhachai hakho nokhalunjire vulayi vwene ma uremotsa amachani koko ovulayi vwene mokaranje akhachai khalia khave akhalayi khene ma ovukule esukari moremu onywetsatsa niwihuliratsa ovulayi vwene <hesitation> nohuliratsa omumbiri kwene nohuliratsa ovulayi vwene shichira olanywetsanga ichai ilimu afia ikhureranga afya muviri nelindi khandi <hesitation> nolavukulakho akhachai khenakha khandi ohekho avana khandi vosi vanyolekho afia shichira okhulolekhana nawe nonyole oriena afia wenyene navana vosi venya vanyole afia shichira avana vano khandi kenyekhanga vanyole afia khavana vano vakhule khavana vakhuheresie omune mulayi shichira kalolekhanga omwana nolamulisie ovulayi omwana shomulisie ovulayi tawe omwana shanyala okhukhomera ta. Khandi iwomwene shonyala okhukhomera ta olang'ahangatsa <hesitation> nong'alishira akhaviri khokho akha <hesitation> notoratora nolalia ovulayi ta shichira nolalia ovule noliatsa ovulayi onyola okuviri kukwo kukhomere shichira niwifinya finya okhulia nikhandi shinove ovulayi ta shichira kenyekhanga nolia nolitsa khushindu shino wenya olie iwe ireke nani liatsa evindu vivyo notsukha ichai vikombe kata vitaru nenitsukha munda notsukha munda withokhunyola omumbiri kukwo nikulinende afia indayi shichira okhulondakhana afia ilali indayi tawe khandi omumbiri kukwo kwenoko nolakulinde ovulayi tawe afia shivetsangaho ta shichira kenyekhanga olinde omumbiri kukwo vulayi afia ive munthu mumwo afia ive kata khutsing'ombe tsitsio afia ive kata khuvulikhushindu kata epusi hino epusi hino khandi nolachihesia evindu viokhulia ovulayi ta shonyola epusi ili nende afia ta kata tsipusi kata tsimbwa tsimbwa tsino khandi kenyekhanga <hesitation> otsihesie shokhulia ovulayi vwene nokasia shokhulia khotsiheresie nenovukula imbwa ichache okhutalatala irio neilie shina nokenyekha ohesie imbwa yosi inyole afia khovulano ikhulindenje elwanyi <hesitation> kata ingokho hino khandi hino nolachihere shokhulia kenyekha oheresie ingokho khandi khovulano irere ammbuyu amanji khandi yosi ive nende afia vuli shindu kata oruminywi oruminywi runo khandi ruosi <hesitation> ruve nende afia nefinndu vyosi vili munthu vino vyenya vive nende afia. Nola novola mbu niwenyanga wenyene omumbiri kukwo kuve nende afia norukokho ruwaruka ruvula afia shokulanga edhindu noruhesia tawe nokhole orie nekenyekha okule eshindu okhole shina oheresie kata tsingokho tsiosi tsive nende hafia vuli shindu shosi shiwaruka munthu mumwo paka nolashilindire washiheresia shokhulia ni wina naruletsa hikulu iyi nashiheresie shokhulia nikenyekha iwo okhole shina oshiheresie shokhulia vane mwana wanje nakhavolakho matiti koo orio muno.